Mua ujët më përqen naturali, naturali e a temperatura ambiente, ngë më përqen ne me fufa e nemanku kur ë troppu e ftohtë… troppu të ftohtë përçë incuma ngë e preferir, inveci e preferir ashtu si thash.